Mi nyamata kusel mai, ngam kusel je asali kanjum on kusel be hebata ha dabbji ko nandi gertogal, mbala, mbewa, nagge be bosaaru. kusel mai wala kujeji kalludum ha nder mai je waddinta goddo nyawuji jamanu. amma kusel je na je dabbaji pat maran torra ha bandu goddo to nyami dum, watan redu mako nawa seto be yari mo ha babal lekki hidde o heba o yamdita o darta.